गंदा शीशा साफ़ करणा खातिन कुछ यू तरीका छन: पहले धूल पोछो – मुलायम कपड़ा या सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा लेकै शीशे पर जमा धूल हल्के से पोछ दो। फिर सफाई स्प्रे या पानी कु इस्तमाल करा– थोड़ा पानी अर अगर गंदगी ज्यादा हो, तो हल्का शीशा क्लीनर स्प्रे करा।